لو هتسلل لمنظمة اجرامية هحاول انه اتعرف على الاشخاص الاساسيين اللي في المنظمة اللي هم رأس الهرم بمعنى اصح. وهحاول اني ابني ثقتهم فيا وهكون هادية وذكية لحد بس ما اجمع المعلومات الكافية اللي تخليني اعرف ابلغ عنهم واللي تخليني اعرف اوقعهم شر اعمالهم.